Raha hanao <hesitation> legioma atono ao anaty lafaoro ianao an, dia tsy mila menaka betsaka fa sasana tsara ny legioma dia tetehana araka ny habe izay ilaina an, dia apetraka ao anatin'ny <hesitation> eh <hesitation> lasitra asianao azy. Dia atsofoka ao anaty lafaoro amin'ny hafanana izay ilaina. Dia vita.